مشان تعتذر لشخص ما بصورة صحيحة علي خطأ أنت سويتو أول شي لازم تذهب له و تكون صريح في كلماتك ، و تعتذر تقول له أنا آسف علي اللي سويته ، و إذا كان في اي خطأ أو اي سوء تفاهم تحاول إنك توضح هذا الخطأ-هذا الخطأ و توعده إنك ما تكررها بعدين ، و تحاول إنك ترضيه.